چای مختلف ډولونه لري لکه شین چای، تور چای، او ګل‌چای. شین چای لږ کافین لري او تریخ خوند لري. تور چای قوي بوی او تېز خوند لري. ګل‌چای لکه د ګلاب خوشبویه وي. د چای ډول د شخصي خوښې پورې اړه لري.